يحتاج الكلب يوميًا لحوالي ثلاثين دقيقة إلى ساعتين من التمارين حسب عمره ونوعه، الكلاب النشطة مثل الراعي الألماني أو <hesitation> عادة تحتاج إلى المزيد من الأنشطة، بينما ال <hesitation> قد تحتاج الكلاب الصغيرة أو السلالات الأقل نشاطًا إلى وقت أقل في التدريب <hesitation> من المهم أيضًا تزويد الكلب بنشاط ذهني مثل الألعاب والتدريبات.